aja ñaku ñaa-m ñakunu in kuía ra ñaa-m ntasama ña ku ñaa tiempu yo nakatye ni ntasama ña ku tiempu yo ñaa kuu uvi uni ku+a ntasama ña tyi ñaa yaa ya´ñaa tiempu ña vasi savi aja ta ya ñaa tiempu tuku ña vasi ña kuu ña visi tuku ra uu-m ya tiempo ña ko´yo tuku yu´va nakatye ni aja ñatyu ta tiempu ta tiempu hua ra taku ña kuu viti ña ku yó´o ñaa-m noviembre ñaku yó´o sectiembre ñaku octubre ka noviembre diciembre ha nta enero ra ika ra kisia ña kuu yu´va kuu´ña kisíaa ña ku yu´va kua´ra ña´ra ika kuu nùù ni kisíaa yu´va kuu´n ña ra ika saityinti saityi tu´a ntisakatyi yuku kuíí ha ntisakatyi taku yuva taku na kake kase taku uu-m itu na katye kake itu ra ni kò´o itu ha tyi ñaa vasi yu´va ra ika´ra sa íityi´a ntiaa´ña síani ntiá ñaa na katye ni aja ñatyu uu-m nuni kisíaa ni ntii ña kuu yó´o ñaa ñaku yó´o enero ka febrero ka ra ñaa vasi yó´o marzu tuku uja yó´o marzu ka ra ika kuu nùù ni kisíaa kueni ntu ini kue ni ntu ini tuku ña ku yó´o ñaa marzu ka´ra tani kisíaa mm sava yó´o ñaku u-m marzu ka a yanu yatyi ka u-m yó´o marzu ña ku in uvi marzu ra ni kisía yó´o ni kisía ña ini ka´ra ika kuu nu tiempo ka hua´a ñaa kakiyo ñá´a kakiyo a ntata´yo tu kui´i a u-m tata tyi yanu yátyi kii tata ra kii´a in uvi ku ñaa marzu ka nakatye ni aja yanu kii´a in uvi marzu ra ñatyu ñaa marzu ñaku marzu ka´ra abril mayo junio ñaa ika´ra julio ra nta te tatu´n tiempu ini kunti kutu´a ni aja ta nu+ ni kisá agsoto sectiebre ra ika´ra ni kísiaa ni ntasama tu´ku inka tukui tiempu kua´e tyi san´ta tiempu savi nta tiempo uu-n ña vasi sakuanu tuku yuku ka sakuanu´a ñaa ntisakatyi tú kui´i ka sakuanu´a itu ka sakuanu´a ri ñaka ku uni kuá ña ntasama ña kuu ña nùù in kuía ñaku taru takuá takuá hua tyi ñaku tiempu ña visi ha ña kuu tiempu ini si ña ku tiempu savi ra ña´ra uni kuá ha kuu tiempu ñaa vasi nùù in kuía